Si gàttal, loolu manul nekk, doomu aadama du mun a du mun a alal continuously. Loolu moo daa am paska yàlla bindeewunu noonu si kaw suuf si. Soo naroon am loolu si àddina, allaaxira doo fa am dara. Waaw lool moom leer na. Loo mun a mun a am alal continiously yaa ngi, sa xol baa ngi neex rekk. Soo ko amee, boo moytuwul, booy dem doo fa am dara. Yàlla bindeewuñu loolu si kaw suuf si. Su fekkee nag loolu lañoo bindee si kaw suuf si comme tubaab yi, lu nekka lañoo jox, du liy neex rekk. Xam nga fim ne nii duñ ne tubaab yi mànkewuñ dara waaye mu munuñoo jaamu yàlla. Gisoo àddina lañ am waaye allaaxiraa amuñu fa dara paska duñ julli. Waaye gisoo lu nekk am nañ ko. Lépp lu neex seen xol bi dinañ ko def ndax waaye ñun amuñu loolu. Soo gisee yàlla bindewuñu noonu ñun dafa am lum ñu dencal foofu. Kon ñun war nañu bàyyi xel ni continuously munuñoo am bànneew be àddina bi yee jeex loolu waaye lool de xam naa ko si.